Ha, texnologiyadan tanaffus qilish muhimdir, chunki bu insonni stressdan qutqaradi, diqqatni jamlashga va haqiqiy hayotdagi munosabatlarni rivojlantirishga yordam beradi. Shuningdek, dam olish va ijodiy fikrlashni rag‘batlantiradi.